सफेद रंग शांति के प्रतीक मानल जाला। इही नाते सफेद रंग के कई जगह के झंडा में भी स्थान मिला बा। सफेद रंग कई जगह लोग अपने मन के शांत करे खातिर भी प्रयोग करेला। कहल जाला कि सफेद पेंट कईल कमरा में बैठ के छात्र-छात्रा अगर पढ़े ते उनके दिमाग <hesitation> एकाग्रचित्त होई और उनके पढ़ाई में मन लागी। पहिले के जमाना में राजा लोग युद्ध विराम <hesitation> करे खातिर सफेद रंग के कबूतर छोड़ि के शांति के प्रचार करत रहले। कई देशन के जल सेना के सैनिक सफेद रंग के परिधान के इस्तेमाल करेला। इही नाते सफेद रंग हम्मे अच्छा लागेला।